<noise> Za izen̈y kôfa mandin̈iky isa sivy zey raha anaty jerinakà fô izen̈y folo an̈atsorana raiky. Abôaka eo tsy dia midika raha ino lôtra izen̈y izy io aminakà fa karà zen̈y zay izen̈y azoko volanin̈y edy e.